मए नलको सफा पानी पिन चाहत हओं । नलको सफा पानी स्वास्थ्यके ताहिँ अछ्छो होत हए और सफा पानीसे शरीरमे ग्यास भि ना बनत हए । तभि मए नलको सफा पानी पिन चाहत हओं ।